A ɖazé kpoé. Enɔ agbéamé kpoa, adzéɖaɖa a nanyi, nyawototo a nanyi kpoé. A teŋ ɖadzé. Menyo bé wa ɖadzéo, vɔa ehiã. Amegbetɔ ƒomevi, a ƒogbé viɖé, a to nyawo viɖé éhiã. Vɔ me hiã be woanɔ ƒom gasiagameo lo. Gaka me yé dzé be woa ƒogbé me? gatsimɛ né dzé bé woa ƒo gbéa. Ã, né wo ŋ'tɔ eɖo game nɛ ameɖe, bé ya yi afiɖé vɔ ne eɖɔ bu va teɖe dziwoa, ateŋ gblɔnè bé megbɔnɔ vɔ. Mele mɔɖzi gbɔnɔ lo, vɔa me kpɔ dzo. Ekpɔtɔ le afia. E ɖadzé vɔ éma. E ɖadzé vɔ ema. Ne ebe ya wɔ ŋɖe daɖɛ na amɛa, dɔwɔnu enyi, ele dɔ teƒe bé ya wɔ ŋ'ɖe na méa, me kpɔ wɔ nua vɔ, voa né amea be game tsi be ɖo nɔ, eɖonɛ esũa, ateŋ gblɔnè bé ɛ ye me kpɔ dzago. e kpɔtɔ viɖé. E ɖadze ema. Numawo yé nyi adzéɖaɖa ema. Vɔa, me dɔna ame dzio. Adzé ɖaɖa nyi nuɖea, e gblena nu le ame ŋ'tsi. Né edzo va lé wɔm gashiagamea gashiagamea, ana bé énuwoo a gblé loo.